Gitar ndia ala paken untuk lakame no ala ketun terus ala fuan lai alun al ala paken nakame untuk hatoli yang nakame gun a boe mana'a ana bisa tao na hatoli yang manakamek ndia boe halan semakin mana'a.